kvöld og velkomin í Kastljós enn er margt óljóst í máli Birnu Brjánsdóttur sem skilaði sér ekki heim aðfaranótt laugardags árangurslaus leit hefur staðið yfir síðan á sunnudag og tók málið á sig aðra mynd í gær þegar vísbendingar komu fram um að

skipverjar í togaranum væru mögulega viðriðnir málið nú er staðfest að tveir þeirra hafa verið handteknir vegna þess fjöldi frétta hefur verið birtur af málinu síðustu daga og við ætlum að fara yfir það með Láru Ómarsdóttur

vefstjóra Rúv punktur is og Atla Má Gylfasyni blaðamanni á Stundinni við fjöllum líka um þjóðernishreyfingar á

Bergmann Einarsson segir að leggi nú ríka áherslu á að vernda velferðarkerfið og norræna menningu

í sænskum blaðamanni sem segir að þessar hreyfingar séu að sumu leyti nauðsynlegar fyrir lýðræðið því þær fangi viðhorf sem eru til staðar

í menningunni í kvöld kíkjum við á norsku

þeir njóta vinsælda víða um heim ekki síst hér á landi

skólann og getur ekki talað um annað en fyrst að leitinni að Birnu Helga Arnardóttir tekur nú við velkomin bæði tvö takk þið hafið staðið vaktina undanfarna daga upphafi þessa máls er þetta rannsakað sem hefðbundið mannshvarf og lagðar fram í málinu og allir leggjast á eitt við að leita að Birnu meira að segja yfirmaður rannsóknarinnar segir hér í Kastljósi að hann teldi ólíklegt að rauði bíllinn tengdist málinu

svo tók málið

algera u beygju í gær hvað var það helst sem snéri málinu algerlega á hvolf sko ég myndi halda að það gerist þarna á mánudagskvöldinu nálægt miðnætti þegar tveir bræður finna í Hafnarfirði og þá fyrst beinist athyglin þangað og það er hafin leit þar í höfninni við höfnina við og í nágrenni um leið fer lögreglan

myndum úr eftirlitsmyndavélum þaðan og þar tekur eins og ég

sé þetta rannsóknin dálitla u beygju frá því að vera að leita í Urriðaholti Heiðmörk og og í miðborg Reykjavíkur og

færist þangað það er náttúrulega enn verið að leita þar þannig að það er eiginlega svona myndbönd það hafa komið fram í miðlum og við á fréttastofu RÚV höfum meðal annars greint

frá því að það sést á þessum myndskeiðum sem lögreglan fær þessi bíll eða

þessi bíll en að minnsta kosti rauður

sömu tegundar og var á Laugavegi á þeim tíma sem Birna sást síðast og tveir menn

höfnina og þá fer svona athygli ekki bara lögreglu

heldur líka fjölmiðla og fleiri að beinast meira þangað og að þessu skipi það eru myndbönd sem hafa ekki verið birt í málinu það er að segja við höfum ekki fengið að sjá þau hvaða myndbönd eru það sérstaklega já það eru myndskeið sem lögreglan virðist vera að nýta sér núna og væri hægt að telja að hafi orðið en það sem við höfum ekki fengið að sjá eru upptökur úr öryggismyndavélum skemmtistaðarins húrra þar sem Birna Brjánsdóttir var áður en

hún rölti þaðan út og fékk sér að borða og síðan þessa ferð sem hefur verið rakin í í fjölmiðlum en síðan er það þetta myndskeið sem náðist af þessum rauða

við golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar það er annað myndskeið síðan birtum við á Stundinni í dag eftir að hafa ráðfært okkur við lögreglu myndskeið af Birnu ganga upp Skólavörðustíginn í fyrstu var talið að hún hafi bara gengið beinustu leið upp Bankastræti og síðan Laugaveg þangað til hún hverfur svona sjónum við Laugaveg þrjátíu og eitt um tuttugu mínútur yfir fimmta já

almenningur vissi ekki af því að hún hafi lagt lykkju á leið sína nei hún í raun og veru labbar upp Skólavörðustíginn og beygir niður Bergstaðastrætið en það er annað myndskeið sem lögreglan hafði undir höndum og setti sig ekki á móti því í dag að við myndum birta það

þriðja myndskeiðið sem

við síðan birt þú barst það undir lögregluna fyrst áður en þú birtir það já ég fékk þetta myndskeið sent klukkan strax samband við Grím Grímsson sem sér um þessa rannsókn hjá lögreglunni

til klukkan níu í morgun eftir staðfestingu frá lögreglunni um að það væri í lagi að birta þetta myndskeið að birting þess myndi ekki hafa hafa áhrif á á rannsóknina eða einhverja rannsóknarhagsmuni líka mynd af Birnu að fá sér að borða við sjáum það á fyrri myndskeiðum á mánudaginn að hún var að borða eitthvað þegar hún gekk upp Bankastrætið hvernig kom sú mynd til það er ekki eins og maður sé alltaf að taka mynd af fólki á nóttunni öðru fólki ókunnugu fólki sem maður þekkir ekki hvernig kom sú mynd til nei já við fáum í

senda og líkt og við höfum gert með aðrar upplýsingar sem við höfum fengið í tengslum við þessa rannsókn lögreglu þá höfum við haft samband við lögregluna og hvort sem þessari ljósmynd hafi áður verið komið til lögreglunnar eða hvort en ljósmyndinni komum við til lögreglu

og þeir töluðu um að út frá þessari ljósmynd hafi verið hægt að slá því föstu að hún hafi sem sagt fengið sér að borða á þessum veitingastað ali

Ingólfstorg í raun og veru að njörva niður nei lögreglan var að óska eftir

það hefði sést til hennar á einhverjum veitingastað því hún virðist sjást borða eitthvað á upptökum úr öryggismyndavélum en þá er hægt að staðfesta það þarna því hún virðist hafa greitt með með peningum

greitt með korti

hægt að rekja færsluna en þetta er sem sagt sjálfa sem annað fólk er að taka já þetta er í raun og veru tekið inn á ali Baba og þarna er fólk sem tengist þessari rannsókn ekki neitt er bara þarna

í lok kvölds að fá sér að borða eftir

að taka sjálfu og einhvern veginn á ótrúlegan hátt inn á myndina Lára það var hröð atburðarás í dag en þá allt í einu þagnaði í lögreglunni þeir eru búnir að gefa okkur upplýsingar eiginlega allan sólarhringinn þeir eru greinilega komnir á sporið þarna já í rauninni gerist það fyrr i gær vegna þess að í gær þegar

upplýsingar inn á borð til okkar og þó við greinum ekki frá þeim akkúrat á því augnabliki já já og það er alveg

mjög gott samstarf milli fréttastofu RÚV og lögreglunnar og það hefur verið það í þessu máli öllu en fljótlega eftir að

fljótlega eftir að lögreglan vissi af því að fjölmiðlar og aðrir væru komnir á sporið með þetta grænlenska skip þá hafi þeir byrjað að halda að sér höndum þá hafa þeir hugsað sem svo nú verðum við að passa gögnin okkar betur og ég skynjaði það í það minnsta þannig já ég hafði samband við skipstjórann á á þessum grænlenska togara og hann heitir hefur verið skipstjóri á þessum grænlenska togara í að minnsta kosti fimmtán ár hvernig brást

lengi við mig var hann að frétta fyrst frá þér eða vissi hann það heyrðist alveg á honum að hann hefði fengið þessar fréttir því því að ég spurði hann hvort þeir væru á leiðinni til Íslands og hann gat staðfest það við mig fenguð þið á ykkur gagnrýni fyrir að birta þetta viðtal

já við fengum á okkur töluverða gagnrýni fyrir að fyrir að hafa haft samband við við áhafnarmeðlimi og og greint frá eins og aðrir fjölmiðlar ferðum skipsins og að þessu varðskipi hafi verið stefnt í áttina að þeim en eins og ég segi allar þær birtingar það er á þeim fréttum hefur

eftir því sem Grímur segir mér ekki hafa skaðað rannsóknina á neinn hátt en þetta er fín lína hvenær fjölmiðlar hætta að gegna hlutverki sínu og fara yfir línuna

ekki alltaf beðið eftir staðfestingu þegar við erum með öruggar heimildir já þetta er mjög fín lína

ég náttúrulega vinn á fréttastofu sem

telst frekar varkár reynum að halda okkur frekar við staðreyndir við höfum að vísu í þessu máli birt fréttir eftir heimildum en þá höfum við samt sem áður verið búin að kanna það mjög ítarlega og vega það og meta mjög ítarlega hvort að það gæti hugsanlega skaðað eitthvað rannsóknina stundum hefur það gerst líka í framvindunni að einhver annar miðill er búinn að birta upplýsingar sem við erum búin að búa yfir í einhvern tíma og þá sjáum við ekki ástæðu til að vera að bíða með það lengur að segja frá einhverju en þetta er mjög fín lína

út frá því að við viljum helst birta staðreyndir við reynum að viðhalda þessari reglu

í nærveru sálar þannig

erum líka en á móti viljum við líka upplýsa almenning um framganginn en við viljum forðast að gera einhverja vitleysu og alls ekki náttúrulega að en þú Atli hjá litlum sjálfstæðum miðli sem heitir Stundin og við erum ekki mörg að vinna þar og við verðum að vera afskaplega varkár og í raun og veru er trúverðugleikinn hjartað sem slær í okkar blaði sko höfum við ekki neitt og við höfum eins og Lára og fréttastofa RÚV átt í góðu samstarfi við

ég held það sé rétt að taka það fram að samskipti

í þessu máli hvað Stundina varðar hafa verið til fyrirmyndar fyrir það hvernig hún hefur tekið á þessum málum og Grímur Grímsson veit ég hefur

vakið og sofið yfir þessu máli og hefur verið að taka við símtölum frá

hálf þrjú þrjú á nóttunni já sem dæmi

í nótt

um grið frá tólf til átta ég held hann hafi ekki fengið hann hann fékk hann ekki sko meðal annars frá mér en eins og ég segi þeir hafa þeir hafa verið vakandi og sofandi yfir þessu máli og samskipti þeirra

er eitthvað sem vonandi verður áfram og ég tek líka undir þetta ég held að það sé nú í grunninn fyrir hvern einasta blaðamann ekki bara á fréttastofu RÚV heldur bara alla blaðamenn að ef hann nýtur ekki trausts þá hefur hann ekkert að gera í þessu starfi það er í raun og veru það eina

það eina sem blaðamaðurinn hefur og þess vegna hagar hann sínum störfum ávallt þannig myndi ég halda einmitt en ykkur hefur borist fjöldi ábendinga líka frá almenningi hafið þið komið

því til lögreglunnar sem á heima þar því ég veit að lögreglan er að drukkna í ábendingum líka við höfum gert það en stundum höfum við fyrst farið í að svo við séum ekki að drekkja þeim í einhverri vitleysu en þú Atli við höfum fengið fullt af ábendingum og fengið ábendingar um Íslendinga sem þessari útgerð og við höfum rætt við þá og fengið það til dæmis að það eru átta til níu Færeyingar

um borð eru tuttugu og þrjú sem segir mér að það er eitthvað í kringum fimmtán Grænlendingar um borð þessir Færeyingar eru á aldrinum fjörutíu og fimm til sextíu ára þetta skip hefur róið hérna og landað í Hafnarfjarðarhöfn í næstum

því tvo áratugi Grænlendingarnir eru yngri Íslendingarnir og Færeyingarnir eru svona líkir en það er allt annað fas allt annar bragur yfir bæði hvað varðar svona framkomu og og drykkju og annað slíkt en það á allt eftir að koma í ljós við erum búin að fá ábendingar á Stundinni um hvaða tveir menn þetta voru sem voru handteknir en það er eins og ég segi

förum aldrei að láta það í lofti án þess að vera búin að staðfesta það er hlutverk okkar fjölmiðla að siga út líka sannleikann frá þessum flökkusögum sem til dæmis hafa gengið á samfélagsmiðlum nákvæmlega við látum þetta vera lokaorðin þið standið vaktina áfram takk fyrir komuna

flokkar sem gera út á andúð

sem í áratugi hefur fylgst með slíkum flokkum þeir fangi viðhorf hópa og skoðanir sem ekki sé hægt að bæla niður heldur verði lýðræðisþjóðfélag að geta tekist á við öfgastefnur Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur er höfundur nýrrar bókar um þjóðernishreyfingar á Norðurlöndum hann segir að þær hafi horfið frá orðræðu um yfirburði hvíta kynstofnsins en einbeiti sér nú að menningarlegum þáttum og velferðarkerfum

Norðurlanda við ræddum við Eirík á dögunum en þá

þegar þeir voru hér á landi í haust í tengslum við fund fólksins já að mörgu leyti er hún frábrugðin í það minnsta hvernig hún birtist í opinberri umræðu hérna er þjóðernishyggjan undirliggjandi nokkurn veginn í öllum stjórnmálum landsins verður til í sjálfstæðisbaráttunni voru jú heimsveldi sem undirokuðu aðra en okkar þjóðernishyggja verður til í sjálfstæðisbaráttu undan undan Dönum og hún verður að rauninni

í íslenskum stjórnmálum þess vegna hefur ekki verið sama þörf hér á landi að skora hið almenna stjórnmálakerfi á hólm utan frá

grunni sem hefur verið kjarni árangurs þjóðernis flokka á Norðurlöndunum og svo er það athyglisvert að

þjóðernis popúlísku flokkunum er misjöfn hún er í í Svíþjóð en það er hún til dæmis alls ekki í Noregi og það eru áhöld um það hvort norski sé lengur þjóðernis popúlískur flokkur það er ekki lengur eina ásýnd þess flokks að vera þjóðernis

orðinn miklu mildari og kannski

í Evrópu og það er ein rót árangurs hans

finnst þér eins og það sé hægt að tala um einhvers konar norræna þjóðernishyggju já það er hægt að gera það að ákveðnu leyti sko norræn þjóðernishyggja hefur

alltaf verið tvíþætt eins og reynt er að

í þessari bók það er annars vegar sameiginleg norræn þjóðernishyggja og þar eru svona straumar á Norðurlöndunum

tilraunir til að þrýsta Norðurlöndunum saman í eitt ríki með líku lagi og

í Þýskalandi og Ítalíu en sú tilraun hún mistókst og þá verður á grunni hennar til þessi sem ég kalla

og svo sérstök þjóðernishyggja í hverju fyrir sig en þar tekur auðvitað við

við saga hvers lands fyrir sig en hvað með innflytjendamálin er stefna þessara flokka sú sama þegar kemur að þeim

Norðurlöndum til að mynda ákváðu Svíar að taka upp landamæraeftirlit við landamæri Svíþjóðar og Danmerkur þar af leiðandi er draumurinn um sem eitt atvinnusvæði úti í bili að minnsta kosti

ferðatími milli Kaupmannahafnar og Suður Svíþjóðar geti einfaldlega ráðið úrslitum en er líklegt að Norðurlönd nái saman um eina stefnu í innflytjenda og flóttamannamálum ef ef til vill er skýringin á framgangi þessara flokka frekar einföld hefðbundnir flokkar virðast ekki hafa greint þann óróa sem gróf um sig meðal hluta fólks hræðslu þess og efasemdir um framtíðina Eiríkur segir að frá seinni heimsstyrjöld hafi

á Norðurlöndum ekki reynt að ná árangri með því að tala um yfirburði hvíta kynstofnsins þeir ræði hins vegar um

og stilli sér upp sem verndara hennar gegn erlendum áhrifum og það sem er sérstakt við þjóðernis popúlísmann á Norðurlöndunum

það sem greinir hann

annars staðar í Evrópu og það sem er í rauninni framlag þessarar bókar vona vona ég er að sigurformúla þjóðernis

á Norðurlöndunum hefur verið að stilla sér upp til varnar velferðarkerfinu á þjóðernis popúlískum grunni að það sé þeirra að verja velferðarkerfið fyrir hinn innfædda hóp og gegn utanaðkomandi fólki sem muni grafa undan velferðinni þess má geta að á föstudag verður málþing í Norræna húsinu um nýútkomna bók Eiríks en þar mun hann ásamt fleirum meðal annars ræða um möguleikana á því að slíkur flokkur nái fótfestu á Íslandi en þá skiptum við yfir í menninguna komið þið sæl norsku sjónvarpsþættirnir

hafa slegið rækilega í gegn á ekki bara í heimalandinu heldur um

framlag Noregs til heimsmenningarinnar unglingar eru aðalhetjur í sínu og það er það sem þetta snýst um

þættir norska Ríkisútvarpsins n r k gerast meðal ungmenna í menntaskóla í einum af fínni hverfum Óslóar og snúast að stærstum hluta um hver sería fylgir eftir einni aðalpersónu og nú er beðið í ofvæni eftir því hver verði í brennidepli í þeirri fjórðu sem er væntanleg vinsældir þáttanna hér á landi eru miklar það eru mjög fáir sem eru ekki að horfa

nákvæmlega

ekki talað um neitt annað

að horfa á þetta og við gátum ekki hætt að tala um þetta neinei bara loksins var einhver sem ég gat talað um gengur og gerist í svona hefðbundnum þáttum það eru þemu eins og geðsjúkdómar og átraskanir og í þriðju seríu þar er aðalpersóna sem er að glíma við að vera að uppgötva að hann er samkynhneigður ástfanginn í fyrsta skipti aldrei verið sögð

á þennan hátt áður þannig að þetta er rosalega mikilvægt þannig séð

að draga upp málefni og gera þau sýnileg og það er held ég það sem skiptir svo miklu máli

þáttur sem spilar auðvitað beint inn á veruleika unglinga framsetning þáttanna er þess eðlis að hún miðar algjörlega inn á unglinginn þegar þættirnir voru kynntir var það gert algjörlega á netinu einmitt vegna þess að höfundar þáttanna vildu ekki að krakkarnir væru að heyra þannig að þeir auglýstu þættina ekki á n r k sjálf framvinda þáttanna á sér líka stað á netinu senum úr lífi persónanna er miðlað á

þeim tíma sólarhringsins sem þær eiga að gerast og persónurnar sjálfar eru virkar á samfélagsmiðlunum líka

fylgjast með og svo birtast alltaf bæði klippur

og skjáskot af einhverjum skilaboðum milli þeirra á milli skemmtilegt að fylgjast með líka

þá síðasta þáttinn þetta er ný aðferð og margir mótfallnir henni hvað áhorfendurnir hafa mikil mikil áhrif á sköpunina en ég held að þetta sé komið til að vera samfélagsmiðlar eru gríðarlega mikilvægt afl fyrir yngri kynslóðina og munu hafa áhrif á allt í framtíðinni og þar á meðal svona þáttagerð samfélagsmiðlarnir hafa líka orðið til þess að þættirnir urðu vinsælir langt fyrir utan Noreg á tímabili var þriðjungur áhorfenda þeirra á vefsvæði n r k danskur en Skam á sér aðdáendur mun víðar til dæmis í Frakklandi Bandaríkjunum og jafnvel Kína hér á Íslandi eru yfir sex þúsund manns í sérstökum umræðuhópi á Facebook þar sem þættirnir eru greindir í þaula akkúrat núna er rosa mikið hvenær rosa mikið af kenningum að koma í ljós

það eru alveg skiptar skoðanir á netinu sko

sjálf byrjaði að tala með svona norsku falli einhvern veginn eftir að hafa horft á þessa þætti

alþjóðlegar vinsældir þáttanna eru nú orðnar svo miklar að til stendur að gera bandaríska útgáfu af þeim maðurinn á bak við American Idol tryggt sér réttinn til þess en hafa íslenskir aðdáendur

trú á að það heppnist nei engan veginn ekki á sama hátt

en ég veit

fela hlutina að fara í kringum

svona er veruleikinn og ég held að það geti svolítið horfið og þetta verði bara yfirborðskennt það er ósennilegt

að sjarminn haldi sér á bandarískum markaði af því það er svo mikið í þáttunum sem snýst um og norsku menninguna margir aðdáenda urðu fyrir vonbrigðum í síðustu viku þegar n r k lokaði fyrir streymi erlendra notenda á þáttunum vegna réttindamála

sería þáttanna verður aðgengileg í heild sinni á vef RÚV frá og með þessari viku ég reyni bara að láta alla horfa mér finnst þeir svo mikilvægir mér finnst eins og allir

það líður að lokum hjá okkur í kvöld verið þið sæl